الاماكن المغطاه دي محتاجة شمس تخش في النباتات دي والا هتموت، فلازم شوية تهوية وشوية شمس ومياه طبعا، المياه اهم حاجة